Okei boina tuna, kan tago ra pakanabung iau mainge pina ina, ina pir ure ra kaugu expirian ure iat ra kaugu nilaun tara luluai, iau ina vatang ia darina, kan iau ga vana tai tikana vartovo, <hesitation> tikana baibel stadi arama iat sak-veli. Tanam ra pakana bung ba iau ga ki pa tikana gai arama sak-veli tago ra vartovo, kan a dokta dian iat iga lue nam ra vartovo arama sak-veli. Tanam ra pakana bung ba iau ga, ave ga ki pa tikana gai ma ave ian varbaiai arama iat pi ave talil mulai, aluaina magit nina iau ga gire ra limai ra lululai mara dekdeki ra luluai ba ave ga talil, iau ga varve raumana talaigu ma aumana bul vartovo nina ave ga vana varurug ma diat iau ga ve diat ba iau iau mainge pi ina ki pa ia iat aro Goroka pirai matuagu, matuagu aiangina Joni Vilau, ma iau kuba uro diautula. Talaigu tanam avega varait pira vartovo dital ga an mur iau, pi dital ga mainge pi amital amitala varait. Ave bolo uro, ave vana urama Goroka tara taitikana matuagu iga papalum tai <hesitation> SP Brury, <hesitation> ref mek ta nam raika taim maiga manage bula tanam ra SP arama Goroka. Ma amital bolo urama, ia bala iga kaian ta mamital ba mital ga tur ara ra geit pi amital ga tikatikan upia tago pamital ga nunure gora kubana. Amital ga tir tikana tutana iat marama ailans ma ia iat iga ben ia mital ma iga vetar go ra kubai go ka ra kadere, kaugu angkel tana. Ave bolo ma mital ki papa pirana, amital ki papa pirana i oro varuk paia mital tanam ra paka na bung go mat go kaugu angkel vakiriga vaturvake ra pupukuai na nilaun. Ba paiga vatur vake iesu takana nilaun. Tanam ra paka na bung ba iga an vake amital arama pi amital ki pa pi nam tikana bung pi nam ra neks dei pi amitala kuba uti Lae, pi mital pa ti Lae pi mital an pa ra sip abara pi uti mule Rabaul. A mital ki abara, kubai nam ra kadere, io ia iat iga tiria mital, kave ninara na kuk, tali ga, a kuk, boil tara tea, pi avega kuk, dinner tanam ra ravian. Io pi ga tiria mital. Amutal ga vana dave? Papa ave ma go amutal pot dari? Io amital story tana ba ave tut pa tai tikana pakana Sak Veli ma go ave bolo, ave vana tara vartovo, ma ave vartovo par ave kuba. Dari ma amital mainge pi amitla ngo ba ia piram pi amitala kuba. Mur i tiria mital ba, tele amutala varvai tana ra vartovo, mutala, amuatala share piragu pi iau bula ina mainge pina volongore ta pakana tana amutal vortovo tana. Io pakana bung iat, iau ga gire ra dekdeki ra Luluai ve amital tur paia pi amitala ga share ba pirpir tanam ra ava amital ga vartovo upia ma nam. Go ra managana paiga mainge tuana pi, na nurvue amital mule. Ma nam ra tinatan iga kalakalami ta kana nilaun, ma iga biti ba amutala pirpir mulai. Iau mainge mulai boko kir boko iki. Amital ga pirpir, ma pirpir ma share tana tara ava nina iga vanarikai ma taumana magit nina a Luluai i mainge, ma mital share, ma mital pirpir pirpir pirpir tuk tanam ra pakanabung iga vana pira two o'clock. Pi ga vana pira malana ga. Amital vuna pa mital ga nunure go ra time ba iga tar vana dari. Io amital ga gire ra taim iau ga lul nam ra ka, uncle ba, kadere, iau mainge pi ina ruk mauna va papa pira papalum. A data ngo papa ma na ga malana mule io, u tago una vana, u a papalum. Io iga mulaot, io i varve pa kana taulai tago dir tamana parika di ga ki pirai mamital. Ma dir ga volovolongore nam ra umana, pirpir. Tanam ra pakana bung dir ruk pi, dira va, amital bula amital ga tar vaninara pi amitala, pale kamamital bed pi amitala va, gora kadere Johni vakiri iga va. Iga tut papa mule tanam ra, kana bed na vava ma iga irop ma iga vangun papa mule amital. Is iau mainge mule boko pi amutala pirpir. Tuk tanam ba iga vangun pa mule amital, amital pirpir mulai. Iga vana ra pirpir, pirpir ure ra Luluai iat. Tuk iga three ma four o'clock damana, iga lulia mital pi amitala prei tana, ba mital prei tana i tul tar kana nilaun, ma tuk gori, i pasta a kanama Goroka. Go kaugu angkel ma na bula kana taulai a pasta bula kanama Goroka go tuk gori dir pupukuai na nilaun. Ia ta nam ra taim iau ga, kairane ra dekdeki ra luluai, ava a luluai iga papalum ,how a luluai ila papalum tara nilaun kai ra tutana. Ma amital bula amutala vatur vake ra gugu.